Ya ya te hahai nuwa ne ya nonaso nonaso to kange ko to to hahaito malii kuni mangase semokol na teiya nonaso ya name namiho te ya tera tokona ya mamiho tamete to kona na motomano te kone mangase ya le to wi na motok na moto ta mia sok ya namiho sok na sok apalete toyana miho sok gedi to piniho ko adoh teya ne miho hahai gedi tinumis kong ya wi nanomis gedi didi wuan sop mo aku ni mangase kangkong a teto raria te'e to piniho kotanterate tino wisku tera tonkum kangko na kuni mangase mo ca ru kangkong tan tele tinumis tu kangkong teya na ngala eni a tanpona kangkong tu ni ala kuni nilompu kuno kangkong na rupa komera su kulkas nilompu kone wo kunirasen niras kue mera akang kute'e kone wo kunirasen niras kue mera akang kote'e wunirupa ko su kulkas na tan haheye mami mamiho kunkoya mamiho gedi wu kangkong Na pona tan pona mamiho kangkong tan sinole ko niras ko akang ko oniar ko takangkong naka ata kangkong teya anangala a apate'e apate'e aren ne a apa te'e ya nangala bumbu-bumbun ne ya nangala apa ni arkueta nangala inai bawang kuni mangase bawang mamu a niar kue tau nengala ondei kamangke kamangkes na wi songsa tera toma nalobe kamante te'e nangana nen kinas wi kaci binersi koe ta kinas binerse koe kinas noa apa wo nanam ne kona wonanam batang bawang te mera to kona wo nanam niar koe tapikaar koe ta te kinas ne bersih mersie uni rupa kuta supingkan kuni mangase apa apate'e kuni mangase iko ento mogeta kinas mekeng wi pinasepe santa Pesa pesangen tame kinas na te kinas pe pesa pesangen tame kinas na te pinas pesa pesangen koe ta kinas tenerupa koe te ya nanumis se na soeta nanumis ya kangkong te a apate sop gedi e letopiniho kong niras koeapa te'e gedi teto ya kinolok kolok koene gedi noten iseten nagala to supune ondei ataune na te pihon piniho kota hahae na na bergu kitu-kitu koene da niras kue tau niar kue ta te na suka-suka wunanam ne ondei tusua tu sukangkong na te tinumis koe ni one to a apate'e kangking mi one te gedi e to tinumis koe nate tinumis kota mi naluhae kangkong gedi naka temen pena jana no belete sia tukunne ne ra pami wawancara sini da na terlataran tona luhae pangan ku teiya mamundeno nundeno na kareno kaya nangaose ya nanum keren a kimen ya simokolu kune na iya ti kune iya kiman gedi wukune